an won dursan waan pesa akasi sun dargedet won durran laf bitedda, laf bitedde min annin kas ishi min gugurda hama, min <hesitation> katajiria minnen gugurda gorofaa kaan kas ish dursa biteddaa ijarredaa malan ijarrede rawwodinen minen gugurda hamtu abboti tiya ijara, <hesitation> ijarre rawodet minnen gugurda ak biasharaa ak rentalli kan ijjaredda woishin dukka rentali amamin innaman rentalin kas ishit ijjared won akanatan ijarredaa dubattan